Mushuklar ham itlar kabi muloqot qilishadi. Ya'ni ular vokalizatsiya, tana orqali, hid orqali va yuz ifodalari bilan bir biri bilan muloqot qilishadi. Masalan, yuz ifodalari bilan ular <hesitation> kim, qaysidir boshqa bir mushuk bilan muloqot qilishni xohlasa <hesitation> yuz ifodalari bilan va tanani harakatlantirish ifodalari bilan nimanidir ko'rsatib, ular bilan do'stona munosabatga kirishishi mumkin.